Marefuji latiɗi banɗe wodi gauɗe <noise> sinago bandu muɗum hura gitel e tawa nder <noise> ɗum likkol bi'etekol sab tawa nder. E wodi likkol gondu nandugol denugol ladde zebre fiɗɗi ɗo e tawa nder